Wala no dii-dii mara torra dow ummatoore, ngam ummtoore yidi lara babal vodi be dii-dii boddum ha be jodata be seya be ferta chaka mabbe wala torra be fitinaji.